اقدم هواياتي جانت كتابة ملاحضاتي اليومية بديت بممارستها من اني جنت جان عمري خمستعش سنة تقريبا، ايي- كلش حبيت هاي التجربة و لأن جنت اشوف شكد اني ممتنة لكل يوم الي جنت اعيشه ف اي- اني كلش احب اني استمر بهذي الموهبة او المهارة.